e wodi ngoɗɗe mo mo yiɗa rewɓe ko seɗɗa, yanndegoo, mo fofti e gongel surbaajo boɗɗo, mo annda wakkatire silminanimo, daga ɗon sai nanni goɗɗun yewi mo e ɓernde.